الحيوان الاليف المفضل هو القط احب القطط لانها حيوانات مستقلة ولطيفة في نفس الوقت عندها شخصية مميزة تحب اللعب والاستكشاف لكن بنفس الوقت تحب الراحة والاسترخاء القطط تعتبر مريحة وتخفف التوتر وجودها في البيت يضيف جو من الهدوء والسعادة احب الطريقة اللي يتعاملون فيها مع اصحابهم كمان طريقة استجابتهم للحب والاهتمام.